واحد النهار لقات واحد القطة واحد القلادة سحرية في الحديقة مني قاستها فجأة ولات كتفهم الحيوانات وحتى البشر او بدات كتقدر تحقق حتى الامنيات بدات كتعاون مع الحيوانات اللي محتاجة ولكن ديك القلادة بدات كضوي الضو اللي هو اقل قليل فلخر تمنات القطة تلقا عائلة اللي تبفيها وتهتم بها او فجأة ظهرت عائلة لطيفة او واعرة في الحديقة داوها معهم عاشت القطة واحد السعادة كبيرة او تعلمت بأن السحر الحقيقي هو في المحبة او داك القلادة هداتها لداك العائلة ديالها او عاشو يعني حياة في سلام وفي محبة